اكيد اجدر ازرع الاكلة اللي انا اكله طبعا اول شي بزرع الخضروات اني يعني اخذ بذور للطماطم للخيار للبطاطس للباذنجان كل هذي النباتات باخذ لها بذور وازرعها يعني اكيد اني احفر في التربة واحط البذور وادفن هذي البذور واسقيها بالموية لين خلاص تصير ثمرة.